Fiheverako azy tokony mbola tafiditry agnatina vorogno akôho satria izy misy elany, misy ah- <hesitation> le vatan-tegnan'azy zegny karaha vatantegnam-borogno, jiaby fô izy tsy afaka mandeha an-dragno fognany, ave izy <hesitation> tsy afaka magnembagny jusk'ambony igny fa afaka magnembagnembana hely foagno misaoty fefy, tafiditry agnatina vorogno fô akoho.